जीन्स की छोटी जेब या खिसा असल म्यें शुरू म्यें जेब घडी राखणा खातिर बणी। पुराना जमाना म्यें लोग छोटी पॉकेट म्यें पॉकेट वॉच राखदा, कुकि ऐ कु बड़ी जेब म्यें खसक जाणु खतरा होंदु। ऐ फेशन बणकि बाद म्। छोटा जेब मां खुला पैसा रखन ते भी सही होंदु।